איך מיין ס'איז בעסער צו זיין א אפטימיסט וועגן זאכן ארבעטן זיך אויס בעסער אויב מ'האלט אז ס'גייט זיך אויסארבעטן - ארבעט זיך עס אויס, און אויב מ'ה- מ'איז א פעסימיסט, אפילו אויב עס ארבעט זיך טאקע נישט אויס, די גאנצע צייט ביז ווען דערווייל מ'ארבעט אויף עס איז נישט קיין גוטע צייט, ס'איז אזויווי א טרויעריגע צייט